Kan indi rafiq haw bidor bi lum leyya mal ba gul leyya ihawil, izid ishtihada fi fatasha, haw kan liga mala iksuma le talata ikhud wahid le shuqulal bistansa fiya fi bet, wahid ikhuda le kan shuqul ganma bistaʼamala, al wahid da kan bi khuda ma billanmasa ille kan ligleya waqit ke bizid foga bizid foga ke yamtal waqit al hu bidaura.